जिपर कपड़े पर एक छोटो यंत्र होवज़ जिको उपयोग कपड़ा ने जोड़ण खातर होवे। ई में दो लाइन में लगे छोटे दांत होवे। जब थूं स्लाइडर ने खींचो, तो ई दांत एक साथ मिलके कपड़ा ने जोड़ देवे। उल्टा दिशा में खींचण से ई दांत खुल जावे अने कपड़ा अलग हो जावे है। ई प्रक्रिया सरल, तेज अने सुरक्षित छे।